गोल्द् एब गोल्देन् कलर, म्न् से लक्जेर्येस् कलर्। गोल्देन् कलर, म्न् से वर्न्थ्। भे कलर, म्न् से वर्न्थ्, लक्जेर्य्, सुच्चेस्स्। अर्रे, हिन्द्लेस्स्, मे कलर्, के कलर। सन् लैजेम्, बेशत्, मुअ बेशत्, जैप्र, देमोन्दोलेत्। अर्रे, ओतम्नि, बिलय् सिरि नै। कोजेम्, अर्रे, गोते गोदय्नि। अर्त्स्पर्, अर्रे, मुप्पुपर्। अर्रे, खन्देल्नि कलर् फर्रे। ग्लोजननि कलर् फर्रे। नमि म्न् से। मुन्दन्ग् नै को ये। भे कलर, म्न् से लक्जेर्य् कलर्। त्जै कोजेम्, माल आले, शोनबर् ननि। कन्हे, बे कलर कोजेम्, शोनबर् ननि, म्न् से नै लेये।